komiði sæl og verið velkomin í

skrekks sem fóru fram í vikunni heyrum af

Íslendinga fjöllum um tónlistarhátíðina Iceland

sem hófst í gær og heyrum af íslenskum markaskorara sem bætti met ég heiti Sævar og nú verða sagðar

átta skólar komust í úrslit skrekks

er haldinn á hverju ári og nemendur í unglingadeildum grunnskólanna í Reykjavík sýna þar listir sínar og hæfileika með frumsömdum atriðum á sviði í fyrra sigraði Árbæjarskóli með atriðinu skástrik

tuttugu og sex skólar tóku þátt í ár og þrjú

voru fyrr í vikunni þau voru haldin á stóra sviði Borgarleikhússins og salurinn troðfylltist af spenntum áhorfendum átta skólar kepptu um

sæti fyrsta kvöldið þá komust Breiðholtsskóli og Vogaskóli áfram í úrslit kvöldið eftir áttu níu skólar atriði á stóra sviðinu og það voru Seljaskóli og Langholtsskóli sem komust áfram síðasta kvöldið var svo í gær en þá tóku líka níu skólar þátt síðustu skólarnir sem komust áfram í úrslit voru Hólabrekkuskóli og Árbæjarskóli eins og venjulega voru tvö atriði valin til viðbótar af dómnefnd það voru Hagaskóli og

skrekks verður svo haldið í Borgarleikhúsinu á mánudaginn samkvæmt mælingum var Ísland í efsta sæti yfir mest mengandi ríki Evrópu árið tvö þúsund og sextán en hefur verið í þriðja til fjórða sæti frá árinu tvö þúsund og átta Íslendingar menguðu mest af þeim ríkjum sem voru skoðuð ef

tekið er meðaltal af mengun hvers einstaklings losun koltvísýrings sem er gróðurhúsalofttegund hefur aukist hér aðallega vegna þess að það voru meiri flugsamgöngur og skipaflutningar frá árinu tvö þúsund og tólf önnur lönd sem hafa losað mikinn koltvísýring eru Lúxemborg Danmörk og Eistland mengunin þar hefur verið um það bil þrettán til nítján tonn af koltvísýringi á hvern einstakling hefur reyndar minnkað að meðaltali innan Evrópusambandsins og eru flest lönd komin niður í um níu tonn á einstakling og hjá sumum löndum er það enn þá minna losun á hvern einstakling frá íslenskum heimilum hefur verið meiri en á öðrum Norðurlöndum frá árinu tvö þúsund og átta en Danir hafa dregið mest úr losun frá heimilum það verður því spennandi að vita hvort við

höfum bætt okkur í ár og í fyrra og minnkað mengun tónlistarhátíðin Iceland Airwaves hófst í gær og á henni verður margt í boði fyrir

á öllum aldri Iceland er ein stærsta tónlistarhátíð ársins og lokkar margra erlenda gesti til Íslands bæði listamenn og áhorfendur hátíðin er nú haldin í nítjánda sinn og gestirnir eru frá ýmsum löndum það var mikið

um að vera í gær á elliheimilinu Grund í tilefni hátíðarinnar Sóley spilaði þar fyrir stóran hóp af fólki bæði unga sem aldna í Norræna húsinu fer fram sérstök Airwaves dagskrá á laugardaginn sem kallast

dagskráin er fjölbreytt og þar gefst fjölskyldum kostur á að taka þátt í mörgum

getur spilað með hljóðfæri hlakka mest til

minni allir sem vilja geta komið í búningum og með andlitsmálningu þetta verður allt í boði fjörið hefst klukkan ellefu og það kostar ekkert inn Alfreð Finnbogason varð nú á dögunum fjórði Íslendingurinn til að skora hundrað mörk í erlendum deildakeppnum í fótbolta hann skoraði annað marka

og hefur skorað sex mörk í bara fimm leikjum í vetur Alfreð hefur skorað öll hundrað mörkin í efstu deild í sex mismunandi löndum

skoraði hundraðasta markið eftir tíu mínútna leik á heimavelli það var tuttugasta og áttunda mark hans fyrir augsburg í

í efstu deild þýska fótboltans Alfreð var líka fyrstur til að skora mark fyrir Íslands hönd á h m í sumar gegn Argentínu fram í fjórtánda sinn um tvö hundruð grunnskólanemendur í tuttugu og tveimur liðum frá átján grunnskólum taka þátt í ár keppnin felst í því að ungt fólk leysir ýmis verkefni spreytir sig á forritun og smíðar

vélmenni markmið hennar er að vekja áhuga ungs fólks á vísindum hönnun og tækni þemað í ár er á sporbraut við þökkum fyrir okkur og sjáumst aftur á mánudaginn